<noise> Mahandro hany amin'ny <noise> amin'ny raha maintsomaintso satria igny mbô i misy tsirony, <noise> igny mbô i baka a atanimboly egny igny gn'andrahoa da mbô feno otrikay. Izay gny tena itiavako mahandro an'iregny sady matsiro soa.